مشروبي المفضل هو القهوا التونسيه و خاصة القهوا بالحليب، نحب نحضرها بطريقه بسيطه، أول حاجة نحط القهوا المطحونة في المكينه ثم نضيف الميا المغليةطا و بعدها نخلط الحليب الدافي مع القهوا و نحط شويا سكر حسب الذوق، و كي نتكمل التحضير نستمتع بمذاقها في الصباح مع شوية خبز و زبده.